ا <hesitation> المقصود من <hesitation> اعيش حياة جيدة أن هو الواحد يكون عايش حياة سعيدة يقدر أن هو يتعلم ويتعالج ويشتغل ب بمرتب كويس يقدر أن هو يساعده أن هو يعيش حياة كويسة يوفر احتياجاته اليومية والحياتية عشان يقدر أن هو يكون عايش حياة جيدة